<hesitation> Ny zavamaniry <hesitation> tsy aiko aloh na maregny marary na karakory satria o tsy mitovy karazana amin'ologno zany fa araka ny fahitako azy ny zavamaniry izy kôfa tapahana na solafana zany hita fa misy fiantraikany aminazy na izy malazo na izy maty ary fandinihako azy aloha mety maregny marary izy satria izy miegny kara atsika.